हाँ कम्प्युटरके बारेमे थाणी बहुत कुछ जानत हओं । अ काहेकि थोणी–थोणी जक बारेमे पढो हओं और काम फिर <hesitation> करत हओं । कम्प्युटर एक ऐसि मसिन हय जौन बण बण काम <hesitation> जल्दी स जल्दी <hesitation> करन ताहिँ सहयोग करत हय । और अच्छेसे फिर करदेतहय सरल बनाय देतहय कामके । तओ बामे सबसे <hesitation> पहिले हार्डवयर और सफ्टवयर करके दुई भाग <hesitation> होतहयं । बाँमे फिर <hesitation> हार्डवयरमे <hesitation> सवसे पहिले सि पि यु होत हय सि पि यु भितर मदर <hesitation> मदर बोर्ड होतहय, प्रोसेसर होतहय, र्याम होत हय <hesitation> और ऐसिकरके मोनिटर होत हय जौन कि <hesitation> बोके <hesitation> भितर होन बारो काम दिखात हय, स्पीकर होत हय, ं <hesitation> मसकके बतात हय और ऐसिकरके किबोर्ड लिखनमे सहयोग करत हय, माउस निर्देशन देनताहिँ बोके <hesitation> बतात हय, कम्प्युटर के जा कर बो कर कहिके बतान के ताहिँ <hesitation> माउस को <hesitation> काम रहत हय ।